Nyamugo nyamdu butaali ko marori, do beddina goddo sembe. to goddo yidi heba terde chattude, be iye chattude, o jotina nyamugo nyamdu butaali lawandi daneri be haako bokko ko Bo goddo nyama nyamdu marori be haako tasba, ko goddo nyama bulumji be makabu definga ko sa'inga, o heban terde chattude.